כ'האב עכט נישט קיין באשטימטע צייט וואס איך מאך איבונגען באט די זאכן וואס איך טוה קען רעכ- ווערן גערעכענט ווי איבונגען. ארויפגיין און אראפגיין די טרעפן ווען איך קום אן צו ארבעט וואק איך ארויף צוויי שטאק פון טרעפן, <hesitation> און איך וואק עס אויך אראפ און נאכדעם ווען איך גיי אין סקול און- גיי איך אויך ארויף די טרעפן און אראפ די טרעפן, און איך וואק צו די קלאס, פון די קלאס און נאכדעם <hesitation> אסאך מאל מאך איך יא. כ'צינד אן מוזיק און איך טאנץ אביסל.